Li fòrfici funziònanu di sta manera: praticamenti sunnu dui pezzi di metallu ncucchiati ntra di iddi cu na viti nni lu centru. Di 'n estremu, lu metallu è comu na lama d'un cuteddu; di l'àutru estremu, forma comu un cerchiu unni si ponnu mèttiri li jìdita pòllici e ìndici. Muvennu li dui jìdita, la viti permetti ca li dui lami tàgghinu zoccu c'è di tagghiari.